To ma kyimbǝ va gwuma sǝghǝ dai ko da shikyǝ ndwu ɓana tla va ka ghǝna nagai wu na mi wa ˈyarughuma dlǝra mbwu jam kyaina fa ma mbǝ va gwuma sǝghǝ na wato kimbi rǝ va dubu ɓukǝ ɓa sǝlantsukǝ tǝghǝs ri wayi sǝghǝ dlǝra tlǝna gwamnati nai ya mǝlǝ na ndza zǝ nna to ma wgyi ya ma wgyi tlǝna gwamanti ya ma wsa ngi ya niya mǝl na gwutanǝ dai niyarǝ sǝghǝ dzimbǝ siyasa niya mǝli to saanan niya rǝ sǝngwurmǝ ˈma niya rǝ wza kambǝragha niya tabbata chewa zhi rasarǝ wsa zǝmu koda shikyai wa nkhali sǝghǝ kam ndwa shǝru mi wa ˈyarughuma dlǝra ndwi rǝghum kyainan kimbǝ va gwuma sǝghǝ na ghǝzǝ wsai ngi ya niyarǝ sǝghǝ mǝli mbwagwulǝ ˈyashǝghǝ kǝla zhi ka ga kyai ˈpǝr pǝla yi kha war ˈpǝcha sai kwaɓo nǝ ko salamai sǝghǝ salǝmai zha mbwi kwa miyan tlǝni Kokuwa kwaɓowai mbwa vǝla ka zhi rǝ pwi tlǝni kami paincho ghǝzǝ nai sǝghǝ zǝm ya don kǝi shi ndwu ɓau wambwa shǝrǝ irin zamaniya ndza mbu mbi ma bwai na nani kaɓo mbǝ pǝla gha ma tsu dlǝri wsu gha rǝ na bau wuchai glau nǝgharǝ nǝ kha mbǝ laida khi ba ghǝzi ra ɗa ma kimbǝ va gwum na dolai nǝ ndwa di wsa mǝli pa wza kha gǝntǝna mbwawgula sana‘a to ghǝzǝ wsa ngi ya niyarǝ sǝghǝ mǝlǝ ko kaya taibur ma ka mbanǝ dlǝtǝghǝ naiyab ɗa ko kasuwanchi nga dlǝma ma ka mbanǝ kǝlǝ wsa nyi nai ya ɗa niya tsu lǝntǝghi kokuwa nǝya lǝntǝghi niya dlǝ na ˈyir ri ma kǝkǝlǝva zi na niyan dlǝntǝghi saanan waya ngi ˈma ki mbǝ va gwuma sǝghi na mi wa ˈyarǝghuma kai pwai jami niyarǝ sǝghǝn dzǝmbǝ ko siyasa ta nga mbwi ko niya nyi nyi mbwa kwukwuli ko niyas tlǝri nǝmbwa zaɓa zhi panai doka kasa si khi to khi wsa ngi ya niya sǝghǝ mǝli kimbǝ va gwuma sǝghi